Arkira halirmul namirk ɗubur ɗhu uɗuniya jikik uvur ɗhhir uɗu niya yayu kenɗir arkir halil ɗul u unmungagu irri halimk ɗiya yuu halik ɗiya yu kin kullada ɗjary hali hali daban ɗaban ai uɗi ji mnagum aiɗaga lukawama yanda ɗunanɗa lun managa aiy nagasinb amai abur ɗuku ayiɗamai kukuw a naja saiyin ginda nnajai free agai mai tuo ashin yayi ga ɗir arkira jik ɗuku ɗiyayi haliginda kukuwaya nda sain gunda yenɗɗaɗiya yanda ɗiyabur muvin aga yanayin agara yuwa gunda tun yayi gaɗir arkir a tan magazuba kullakula yanayr diga da lab fe aga duu siku nega fa ratan ga ɗhiawanduu ɗhawa ɗuuma munagu ɗar labfe ganduu yawan gaisuwa jan munagun ba yan ɗhawan ɗuuna kikgane kira ɗuur hekuri ke tamar hakuri maga ga hakurimai ku tuu baɗty ɗida irinma asarun ga heush ikukkuwa sudam so ɗhawa suna jama mungu duu ayi ɗhawa vuuh kuma ɗamuma naja ɗamu aga rayuwar ɗumai yayi irin ɗuu ban. Sannan kumma irri ɗarmu ɗuniya yazu nayi iku sati muɗlu ko sati makir kira haɗugaɗu but meglurin ku ɗhawa kubar fiɗa ko bar puku babu karka wuce ɗugu nagu ɗa lurmai bawai enemies ba bas ai futumagu ajiba aban lan shidin airayuwa munagu mai me yeyi rayuwan dulkik najasin arzu kuma naja tsin zuwgunda agara uwan ɗuumai ɗuccku pree agan ɗuu sannan kuma bayan naja pre agan ɗuu usrku hermuna naja ga si inu ɓar uzu bawai hum vuga kulum aimai aimai aimai aimaii k aiy rayuwamai, rayuwan duu maga gari nagagari dkindagene abur nega gari mega kikragari uhun naga kiragari yeyi ɗugu yrnai example anu ɗulaka a awawa iya ɗumama jagari ɗure ɗa ganeri katabar harm a naja gari magu ga jurm naja naunuu m duu, amma maja kiragarisu najibur cikjiri najana burya tsikukuuya kiya bar kimar kiku aimai amma harma asfarance naja gari jabur niy nun ɗuu tuu dunmajagari ɗa ganeri maja kira gari amma iri kinagum aiy kudunada gari da gane mai aiy ku na da gari ɗa gane mai aiyi aiyimai. Kira i setil aimai ayɓan ɗuɗubur daa ga ɗumai yarkamata ɗkiɗanuna hali munagu bawai sa anu nebour kawaimai ku uvir ɗhir ku uvukeay kuma ai bawai anu jiki kawaimai jiki oredy nada sinba haligiyi jika ba office ma naɗa sinba haligi kik ga ubukey ku’uvu office mai kil evindiga ɗi ganceba hali munagu kumaga isu munagu bawai sai unudu ku diga sinba kumaba gataba wanji duu kira tsinba shiya nayazan ividi yara kubumai kulatu negumai so kik gancha hali munagu anukuwani ɗuuh kumaya yi kirɗuku aga hali munagu imbur cha helimunagu anu kullai baw iku uvukey ku kuwa ɗuku viya sinvamai kill anun jiku chacha kuma banga abur sega sununagu yazu mega bar dunagum shiya nega sinba duku azuwa ɓan azugumai me be zaizo yazama ku izirgind. Kukuwa ɗukude asinbai jan ase banri so mura cha hali nunagu ai ukuvarmur gata ba mura simba bad namura sai kesance unanga bama sinku yayi ga ce shins pleasi mura cha hali kul hali mu nag il ar u kuvarmur waisai nujiki dummur a tsinbaba kunu chiku bako kon um duu diga kira tsimi. Jan sukunryr gadir arkir shina sanna aankuma kuwa ubu ɗuu akwai ir sr ɗu ɗunamu bur ianu kubarmur ku ɗuli ɗubur cu body sing magubur buban sa hadaryi aga kuvanmai kukuwa naya hiɗa famai amma nagubur bu kawai su fumayi gajamai hakadin aiy munagumai aihalim unagumai yakamata kimurchaa halimunagri anu kuvermur sannan ankuma yanda ɗumula using <noise> lagu ko namura hya kar imullana it maters naga yiba gazuwa mailu office gazuwa har kari kaa gazuwa mai hu office agarimai ko wani su aga latugunda kucha halik ɗumurabu mulma kuwane ga latu gunda malatu du kullamaku ɗemu wa kiga barin malatur bea makuma latu dija imurna kinayimurna tare naj <hesitation> kikma fa tsu akusu unagu aku rayuwa. San nan kuma anamura mailu office yubuce buri manubur vuu alu office yubuce buri manubur buu aku office kari office ayi ko uvuki kari ɗeki aiyi unu bam ai so manam manum abur buu kinamul aɗhawar uzul ag kuvar mur bawai sai jiki diga tsin baba. Basai ɗuburhurɗamura simbaba kunu kijik ɗu kira sinba kwai ɗhawa uzuɗe munagu gatabar naga sinba ɗuku asebarin akunan gabba bawai sainagu daresa bamain kuma manage ga ɗhawanjik shiy. Ga ɗhawanjik shiya azugutah ba ko ɗugu kirai ɗunu ɗuku nices to you kunu musha kunu jikokigu ɗasai irsuku ɗuga mul bawai al arkar senagu azhumai kuku mu shagin kukuwa ku jikokohiyi magair sumunagu a nun ɗuu kuma kiga espeting sukudara muunu <hesitation> aiban ikuɗumai aiba ɗubur mum ai mmega ir naga ir filiki kiga iringa lan katamarga iringa lamma ɗunagu m ase iranai izirgin ko kugin ga lan ɗunamulsai salu kuvarm ul nanualye dole saikiinɗa irannumul maim aga ira nuuda ɗunagum kuma ko iy ɗhajinmai maha sai irin a nuun kukuwa kijasai irri anu zirge kokuwa anu jikagiyi bawai sai anu saaɗukuɗiga irrani ɗhaguyi ase irra numai. Now koɗuga irrinu ɗuku ɗiga sinba ko ɗuku ɗugakira sinba ɗukuɗ gukira sinbasuya ase irri anuzir giyi kukuwa anu jjikagi bawaisai ɗeret kikɗasai irri anunba jansuk yayi ga ɗiragari shinak gatabar ɗuniya abank kumai aga latugund kuwane su aga latugunda ku ɗha zu ɗuga luk it marter say loud gatabar jinagum aiyi kawai man ɗu buuhma magase wuce naga ɗh wardamai sinagu yazama su anarg ɗamuwa gadaba nada fara ci meyar anun ɗukuku ajayi ɗhawa izu amm aashina najasai wuce najaɗa ɗhaar ɗamai kukuwaɗa waiwayame so ma namurbu buh ku auguwa yakamata ɗhawar uzu it matersir lout sanneri kuma dur laguw amura dur lagu undat furgami lagu datah furgami suk ɗuga iyu tan jan maguga bur uu. Gi ku na suir abank ɗaga yanayi buu uuh ɗaban ɗaban uɗi. Electric cocker i gawayi aiysanna n dubur buu aga shuru yai so maga’ga gawayi dayake bari murayi ɗu gawayi tunɗa bankr gawayr du bur ɗhur agari uɗi magayu aiyw ke magu yu ga iaw shik furgami giyi aga tsir kuma kiyana numau siki duga irtan jangugan bur gawa yigiyi kigan buri magawayigi an baa ai oredy ashir yagu furgamigin baɗa tsirgi ugefe so makuya irri gafe sirgin aguku imi managufe sirgi aguku imi kigafer uuso maja iboiling kiga hinya maga hiy sanna nga hir furgamigi kuga bur fe aruu na najaye kiya fedi uuna keja bo uling diya tsika gariga bouh nikb mai maja iayu bouling kaway kinda burahay maja naga kura hayna so kiga zuwa einai kiga zuwa cinai orldy sirgin aiyi so kazuwa ir haɗgiyi am ma sirna naga geriga bouh ar uure so maja kuya bouling ri furgamigga zuwa ir hadi ga fey umalgi ag atum aku untumari kiha iri hedi kirsukude haɗik ɗaiɗai inɗiga ciga iri mega chili afurdily.